اتوقع البعض غاح يحكي عليي ويقول هذا الشخص مليح وخوش ادمي وغوحو تقغبو منو والبعض الخ غاح يقول هذا الشخص ما مليح ولا تتقبون علينو لان اجوز ما يعغفني او ما مصادقني وصيغ صديقي والبعض الخخ غاح يكون محايد ولا يحكي علي ويقول مليح او ما مليح يقول بس ما اعغفو كثيغ وما اعتقد كل الناس تحب تحكي عن اصدقائها القغيبين منها او حتى البعاد خوفا من المشاكل سواء من القريب او البعيد لازم الويحد يتجنب اصدقاء السوء والاصدقاء الما ملاح خوفا لا يحكون بل الما مليح او يشهون سمعتو ويكون دائما قغيب من الناس الي يحكون علينو بل المليح والناس الي يساعدونو اتوقع غاح يوصفوني خوش وصف لان ما ماذي احد او ضيرر احد ودائمن علاقتي مع الكل حلوي واساعد الكل وويصب ما غحتو وويصب ما جيتو اسلم ما اترك احد ضيج من عندي او ظل خاطر علي فما اتوقع احد غاح يوصفني بانو غيغ وصف سيئ او ما حلو